أول ذكرى لي ضبابية لكن متذكرها لأنها أثرت في نفسي جداً, يوم روحت مع أبوي عالمزرعة وخلاني أرعى الأغنام وكمان أروي الأشجار, يعني كانت شعور المسؤولية وقتها, خلاني مرة أتحمس, وينحفر في ذاكرتي حفر حفر, يعني كان يوم لطيف وجميل, مستحيل انساه.